Ya anin dayamana neni ukufaya, asinuhak kumuneina ay dindak kima auw anon adul man ano ekese esa. Ya metewa ese, la layo a amano, ime okese esa yame ya esa ano lau ho. Ow <hesitation> suka kese iyamaya meheyan sukyaa ese amano. Barang ya suka low ya ese. Ese ene ne, ya tabisa yap tamane rai. Kalo ya ese ese eni ne anin bisa ya manera. <hesitation> hua ma ya ese motora sinohok se leya, ampe nia anin, ya aku eifa sinohok kaman, aku eifa ime aw efaa omano kese aine meyea bisa ese ani, baraya anera